Mi fiyan kataakoji be babal silugo defte ha bandu bongoru ngam MI wadda defte am mi sila dum voda ta sankita vonna.